Ein, egbewoa, <hesitation> medena gble, agble detɔ yi tɔ menyi. Agbledede ya, <hesitation> mdona bli, <hesitation> medona ayi, medona fetri le agble nyea, mesugbɔ o kpoa me manɛ viɖe, viɖe, viɖe, viɖe, viɖe. Eye, medona nuawo ɖe eme, viɖe, viɖe, ne medowo klu- klu- klui klui nenema <hesitation> ye meva tsɔ nawo, ye wo kpatawo be viɖe, viɖe, viɖe ye mexɔ kpɔna ɖokui nye dzi le agbledede me. Nye ŋtɔa fifidzĩ <hesitation> le trolo trolo mea, agble kpo me dena. Ye nyi dɔ ke le alɔnu nam loo.